איך וואלט געפרעגט מיין פרענד קודם אויב זי וויל זיך- איך זאל איר לאזן זיך אפרוהען און, איר נישט שטערן, אדער אויב זי וויל איך זאל אריבערקומען אדער מיר זאלן ארויסגיין, <hesitation> צו פארגעסן אביסל פון די שווערע טאג וואס זי האט געהאט, אדער וואלט איך געווען מיט איר אויף די פאון און איר אויסגעהערט צו הערן וואס זי האט צו זאגן